Ñukanchik harinata charinkapakka imashutik shuk procesomi can. Puntaka ñukanchik allpitapi tarpunchik tractora chishpa, alli ashpitatu preparashpa cebada kakpi o habas kakpi o trigo kakpi, sarita kakpi, tarpunata yachanchik <hesitation> mayo killakunapi ñukachik granu watapi shukkuti llushin harinata rurana granukuna granu chakishka granukuna ninchik chayka watapi shuk kutin llushin cosechanchikmi y <hesitation> septiembre, agosto killa ñukanchik llaktakunapika. Cosechashpaka <hesitation> trillanchik ñukanchik animalkunakunta charinchin burro, caballo, chay animalkunawan <hesitation> trillanchik trillanchik chantaka chuyanchik granota, chuyashka washaka apanchik wasiman wasipi chakichishpa inti punllapi chakichishpa granotala wakichinchik chamanata granota kamchanchik imashuti kutachinkapak <hesitation> canchashka washaka ñukanchik granutaka <hesitation> imashuti sarunchik ñukanchik chakiwan chay paszo nishka llukshichun chaymanta limpio sacupi apamunchik ciudadman ciudadpi kutachunchik ñucanchik harina llukshichun y harina de habas kashpa, harina de cebadita kashpa, harina de sarita kashpa, tukuy granumanta harina llukshin nachu chaymantami ñukanchik kuti katunchik katunchik ciudadpi granu chakishkata chaypuk paykunash procesota ruranchari shuktik harinasta llukchinkapak, ñukanchikmi harinitakunataka ñukanchiklatik chaysi tarpushpa mikunchik <hesitation> wawakunamun karanchik coladita de machica rurashpa o coladita de cebadata rurashpa. Avena wawakunapak allikan amapay kunapak estomagopi yalli pesado kachun llulluwawakunamun en especial <hesitation> chay arroz de cebadita tapich <hesitation> kutachishpa ruranchik ñukanchin ratin maypika kutashpa sopitaka ruranchik o maypika mishkita ruranchik ñukanchik wawakunan karanchik de tapioca o harina flor, harina de <hesitation> ñukanchik chiwilkunata preparankapakka harina de sarata ocupanchik o maypika harina de trigotapish okupanata yachanchik ñukanchik chiwilkunata rurankapak, abril abril killa ñukanchik chiwilkunata ruranchik ashakakuna. <hesitation> ingredientesmi kan ñukanchik chiwilta preparankapaka ñukanchik ruranchik <hesitation> juekundo mana ruranchik sara hoja o sara pankaninchik chaypi mana ruranchik ñuka <hesitation> urkupimi tian chy juecundo shutinishka chaytami mashkanaman rinchik chay punchakuna chayamukpi chayta mayllashpami harina de sarawan ruranchik <hesitation> mishkiyuk y kachiyuk, kachiwakpika ocopanchikmi yaku, mantequilla, lulun, <hesitation> quesito y hojita anchapi siempre pareparanchik chay cachiyuk chiwiltaka porque quesota ocupan y sama llukshichunka siempre hoja anchapi pilluchinchik, mishkiyuk chibiltami ñukanchik rruranchik harina, yaku, mishki, <hesitation> maypika quesota ocupanchik mishkiyuk chiwilpipish maypika maykuna kutin mana ocupan quesota mishkiyuk chiwilpi chayta hojasta uchilla hojasta ocupanchik mishkiyuk chiwilpika. <hesitation> siempre abril killapi costumbreta ñukanchik charinchik abril killapi preparana ayllukunawan <hesitation> karankapak wawakunan compartinkapak <hesitation> kunchik chay simpre abril killa pika imashta chiwiltaka ruranchikmi ñukanchik ayllukunawan conbidangapak karangapak <hesitation> ñukanchikmi costumbreta charinchik ñukanchik ayllukuna ñukanchik comuna vecinos wawakuna ñukanchik ñañakuna <hesitation> abuelitokuna tias o maypika pambamesa tian chaypi ñukanchikka combidanata yachanchik chiwil granutaka y wasiuku wawakun mikunata y compartinata yachanchik kukayutapish apash rinchik animalkunata michinamun rishpa o may mingakunatiyakpipish siempre kukayituta apash rinchik chiwilta ñukanchik lado vecinos, amigukunawan karankapak compartenkapak <hesitation> ñukanchik <hesitation> pastel ninchik o keypish ñukami pastel o keypi riksinchik <hesitation> preparana paka primerito harina de harina flor ninchik chay ingredintekan principal <hesitation> lulun, mantequilla, <hesitation> kachy, pichilla azucar, <hesitation> ñukanchikcha ingredientesta kawinchik <hesitation> tukuy tukuy tukuy tukuy tukuy chay harina <hesitation> muruyashkakuna chinkarichunka allkata kawinchik allka allka allka allka allka kawishka washaka churanchikmin shuk trastepi, trastepi asha manatequilla y asha harina ama rupachun <hesitation> chaymantaka cocina, hornopi churanchik o mana kashaka ñukanchik llaktakunapi <hesitation> carboncitota rurashpa tiachinchik mankitapi <hesitation> Ñukanchik tullpa chay carboncito rurashkapimi <hesitation> papel aluminio pankapi churanchik ama rupachun alli ñukanchik mikun mikunapak llukshichun ñukanchik wawakunamun karankapak <hesitation> <laungh> ñukanchik carbonpi churashka washaka shuyanchik skun media hora o o yallitapish porque demoran ñukanchik chay key nishka rurarichunka shuk kucharitawanmi satishpa rikunchik allichu can o manarik kan manrik alli kakpika ñukanchik cucharita shutuk llukshin alli kakpika ña cuchara limpio llukshin chaypi alli kakpica ña lado churashpa ñukanchik wawakunawan mikuchik shuk mishki yakituwan o mashka coladitawan o manzanilla yakituwan mikunchik mikunakunchik ñukanchik wasi ukupi, ashkata kay sumak tapuykuna rurrashkata paki nini ñuka shitimi kan Mirian Teresa Daquilema Altamirano Ñukami kani comunidad san vicente de tipin <hesitation> kaytapuy kunamanta ashkata pakinini ñuka shutimi kan Mirian Teresa Daquilema Altamirano <hesitation> Guamotemanta comunidad San Vicente de Tipin parroquia Palmiranta mi kani kunan watakunami kay Riobamba kity nish ciudadpi kausani <hesitation> barrio Shuyo <hesitation> barrio shuyupi kawasani kay watakunaka, ishki wawituta charini Lunita y kory